ड्रोन उस करप युद्धां म्हणजे बरय आनी वैतय। बारा किदेक की आमका आमचे दुश्मन नांचो। फुडली चाल पडयलित कलटली आनी आमी। पडयलित सुरक्षीत रवपी आनी कसल्य संदेश। आपल्या माणसांक आमी ड्रोन द्वारे धडपीय बिन। वैत किदेक की असा करप म्हणजे एक तर्‍हेन। आमी दुश्मन नांची फसवणूक करतो म्हणन।